Too ang yáá. gəbən wakatəya mii é gamn náá dáá miiz sə é gamnazzə. Dáá miiz doosə bonge, boo bo ii ina bo iin gə mirə bo'ron, ka mirə gau rieri pa. Ina a og səə sibo go səə sibo bo'nun riak. mima mina duu rieri n gakp gan omi koo una sə daami ke pa. mirə ində pa, noka ni riik miirə gau, so sə mirə kubro ina haane go'ruka rən, soo sə mirə go'ro. no̱k mina go'ro rieri in n kin k koo basu mirə timlə pa ko̱o̱ to̱pa noka ri'ik mirə gau. mirə baa báák. mirə bóro koo kala koo anya. Ka mirə yerde̱ soo su mirə to soo su sə in mirə gau rieri pa, mina gau ri'eri koo ena mina kam kiiz e’ geek beldim eerə gwa'pa ni gwan sam ina bo kubru səne’ ak mirə duu ri'eri sə mii máá Mirə kine sə mirə gau. omi, dəu gapta miirət náá kia mii na yangiya miyattə. to ang mii boo də’ kubra sənee. sei mii bo gəbən gəgə n duum ri'eri. Sei ina roo gogo záá rəə n gau wessa. n gau omi koo una pii sə kamtə sə sə doo minge ngə, n go'to riang sə angə n bo'ro riang an bo'sə riang pa, to gapta dəllət gə eni ni n dookən pita áári ang akgə, in mona ka go'ru s seidei máz, ká kamta ina bo n gə səbo laksə kənan. uni sam so səka kamta, pagə mi ne̱e̱ gam náá dáá miiz sə səna kubrusə net gəng bəng gə. Kubru səkun ina n bokan bonge mona kine ina á baa okan ka morə gau sə moro pe'es náá páá pa pa, moro gau, una bo ruu bo go'ro ri'eri, laam moro laa una se̱e̱ səmorə go'ro ina a king kin, waa una to̱pa to’ sə a yimn net moorə gwa sə a yimn is ka na taapa sə a ruu sə aree sə a yiptu, naa neta a te'ek zokro sə a ru sə a ree a yiptunat mooro láá una ina sam sə irə i go'kənak amma Mona gau ɗanŋa ɗa sə gə a tor warkrə, to a ok ina a báá zak sə gə gə a wo'os ka'p, sə gəgə a bo'bone rieri ak go'pa wakateya ni baakrə na rektitə bo'ro ni bokunnak morə ke̱e̱ baakrə, moro ruu moro bo'ro moro baabaka mook, rə ra̱a̱s baka mook. Kala anya sə sərə resa muka mu’ dei de’ a kink bone pa ko topa. Sə moro bo'rus ina roon dei dei ri'eri. mona duu ri'eri ni bo doosa ak á gak gan wessa a knik billa una rə paa pa.